Gne fomba fagnamboara taratasy <hesitation> e taratasy aloa vita avy amign'hazo da hazo kikisa farane manify izy io, da efa misy masinina zay avakoa amignao fagnamboara anazy, da kikisa farane manify izy da ahodina ahodina ame, ahodina ame ahodina ame robot amignao zany da manjary akô iny taratasy iny izy mivôky lasitagny.